والله المعتقد المهم بالنسبالي أن الشخص يبني نفسه يبني ذاته، يتعلم عن نفسه و يفهمها ، يتعلم يبنيها ازاي ويغذيها ازاي ، على فكرة الغذاء بتاع النفس مش غذاء أكل و شورب و نوم لأ ، لأ والله في غذاء روحي وفي غذاء معنوي في غذاءات كتيره لازم تغذي نفسك أنت